Kua tëtä, yaesa ïño jëtärëta, ëreï mbaetɨ aikua kïraïko jaereta arakae guie, yogueruva, mbaetɨvi aendu kua tëtäre, ëreï oïmeko aipo jaeretaiño oikua, jare omoerakua ïrü tëtärupi, se mbaetɨ jaeta kïraïko jaereta arakaeva